A lo que kauk lau rapu rapu ndts'aung kua banaung es pe bakja es kara es de lju'u lju'u y rapu ya rapu es kua banaung de bi'ia jay bi'ia ribiajang y rapu kara sa kuas ba'ey ljaung kujuan de tienda rapu kua lalejep <noise> pu pu ribiajang y kua lanaung kua la'ey mamu kutu kua laey mji kuey y con lapay rapu kua lamujup y kua lanaung kua la'ey ngumje laman y con mjiung ngujue kupu kua la'ey lakal y lanaung paiñ y kua la'ey paiñ kua lariang pu kani kani cáscara kani ninyie y <noise> napu paiñ mi'ia.